ممكن تحاول تتدرب قدام صحابك عشان ده يكسر الخوف ويخليك تتعود انك تتكلم قدام الناس من غير ما تحس بخوف أو ممكن لما تيجي تتكلم قدام <hesitation> جماعة من الناس تبص في- في نقطة فراغ مثلا متبصش على حد خالص عشان ده ميسببلكش توتر.